طبعا في اي مجال يخش الشغل الآلي ده حينتج عطالة في رأيي انا، ف- <hesitation> ما أعتقد في مجال بتقدر تخش فيهو و برضو ما تنتج العطالة دي و ناس يخسروا شغلهم، ف- <hesitation> أنا في رأيي ال- شغل ده آي أخلاقي، لكن بيعتمد على نوع الوظائف البخش فيها، فانا شايف الاهم انو ندخلوا في الاشغال الخطيرة على الإنسان، لأنو نحن لسه عندنا شغل المناجم و حاجات زي دي، دي خطيرة على الإنسان و صحته و <hesitation> لو دخلنا فيها ال- <hesitation> شغل ال- آلي ده بيكون أحسن بالنسبة للإنسان، أنا في رأيي لو طلعنا الناس كلها من المصانع الخطيرة و كده بيكون أحسن.